تياره نیلي رنګ له راز، ژورې پوهې او جدیت سره تړاو لري. له دې رنګ سره فکر کول زما ذهن ته د عمیقو افکارو، قوت او د هغه څه تصویرونه راوړي چې پټ پاتې دي. تور نیلي رنګ د ازادي او د خپلواکۍ احساس هم را منځ ته کوي.